Aã aya šahi-ĩ su wendiri, zaga šahi bozĩ, zaga šahi činakĩ. Ndî šahi-ĩ muro yunu ŋgo čîde gunú, kunu êski. Yunu budi gibi tokoo gunú, toi yiŋgaldu šahi-ĩ muro nuŋu bui yida. Anna aŋgalda anna dunada tigirtoo šahi taũwo naũ yewo anna taa ha bûri bui yem. Toi yiŋgaldu anna dunoda gunnoó šahi yidadú ŋgo, anna to kaa ôsurda tigirtoo šahi naũ yeĩ to tiri hunu naĩ hatiri. Yina huna barayiniã ni gunna četu hatiri. Gali yina barayiniã ndê: Yina barayiniã šahi barayini, kele barayini. Kele-ã ndî, kelea čû a čî. Kele tûnnii-ĩ yê kele sukuruu yê. Tûnni-ĩ mbo mura anna Tuda-ã yîdao. Anna guru tînne yidao. Šaha tûnnia čindi, tûnni šahia čindi čirri hi čûduti. Lôko šahi tohoo šahi činaki tînne taa čubudú. Gali sukur-ã anna guru yidao, aũ budi dunodo koo sukur yida. Sukur činaa njenĩ gali. Tûnni-ĩ yê sukura-ã hoktundoo dokur čindi. Šahi tûnni-ĩ nau ni sukur kînniĩ du dunuwo odu lamma ni tûnni lamma ni <hesitation> sukur to koo ni gali. Tûnni borsoo ni mbo mannu kele tûnnii. To koo di šahi-ĩ muro nuŋu yida aũ činai ni kubogo du bozu činai. Ôguzuu du yudou čeni šahi yudowo gunna čenî ôguzuu yogusoo tusi odu. Kunu onou bosi šahi-ĩ muro su. Aũ turo činaa ni anna-ã ha turo turo di tigiidu čeni, kunu bosoo sûgoi tigiidu čeni, kunu bosoo sûgoi tigidu. To koo di gunna ôguzuu čeni. Dûski kôe Ada dûski kôi du maša čubudoo ni činaki, yoo dûnogu allahar kor tohoo ni činaki. Aũ guru tiganî tigiroo ni šahi činaku čendi amma ha bûri čendudo. Yoo anna aŋgalda tigirtoo ni mbo manu šahi nau yeĩ aũ bûri do tigiroo, To koo di šahi činaki. Gali aũ šahi-ĩ yudoĩ yina barayiniã ndê? Hinjala barayini sohur barayini, sohur su čududîe. Gali gališa barayini tooni yida barayini, gališa barayini tooni yida su yunu. Wûni hi činaa ni wûni-ĩ gališaa tohoo yunu-ã taamma ha su čûdudu to koodi šahi bahi. Gali šahi tûnnii-ĩ ŋga koo di činaki, šahi tûnnii-ĩ barrani du tînne čûuŋgu wûni hi činaki. Lôko wûni hi či gunna lôko bahoo yodurku ni čilčundu ni yunu yunu, bôlum ko turo či bôlimiĩ kînniĩ hunu du či du kele-ã du četu yunu yundu ni njilčindi šilčundoo muro, kele-ã čirri hi yodurku čoŋgi. Yoo yunu to čiltidi ada-ã ha čendu čubudi mûmbulo čindi bûmbulo mûŋulo mûŋulö to ada-ã ha čendu čubudi gudi-ĩ šahi sukur kînniĩ yidawo dakur mbo hadiri ko du duyindi too gunnó ni, šahi tûnni-ĩ borsu činaki čendi to koo di šahi-ĩ ŋga koo kohiĩ odu lôko tûnni-ĩ wûni hi naũ lôko bahoo lôko čiliwo barrani gudi tam a mbo sakan du yibenumo barrani gudi tam. Barrani-ĩ du kele-ã toi šahi-ĩ du dunuũ hoŋuũ bortiĩ bortîi lôko bahoo šahi-ĩ muro kunu eneũ bozi gali di bahoo toũ ni anna ha tigiiduũ yeĩ gunna anna bosu čîko günna. Suhura ha su yûduũ ni hunjala turo turo du yeĩ to koo di anna-ã šahi-ĩ čadi. To koa kunu ôwonni bosoo gudi to koo toũ yeĩ, kunu ôwonni bosoo odu anna-ã budi ni tia čûditi yunu to čidaku tii ni budi činaki koî to šahi čûwo anna-ã budi čidaku nuŊu ni anna-ã ha yemmo yunu to koo tohi. Ai šahi zaga činakĩ. Gali šahi-ĩ aũ yûodi zodi togusoo to šahi tûki kôi azum hunu ni anna budi čabtindi ni kôi ai kôi tohi šahi tûki šahi tûkoo kôi to anna-ã taa čabtindĩ anna-ã gunna anna hanayindiã gunna tigirti adimmi ba hunã yê muro ba hunã yê yunu muro hi hanayindia yê anna taa ha gunna šahi čeni, šahi bui tûki šahi sôndugo čindi lôko to čûo, sôndugo kunu buya du šahi čî sukur čeni aũ to yûodi tûusi koo. To dîne budi gibi-ĩ gunu. To odu kôi to di gunna anna-ã konoyindi. Šahi činaki, šahi ndi nuwo šahi mûšeyi čindi. Dahu ni njîdi šahi yammoó anna-ã šahi hakundoo budi čidaku budi konnoyindi. To aũ to šahi-ĩ guru ni adiba ha ni čeni guru ni ômure he čeni dugusa taa yûodi zodã gunna šahi činaki. Abi ni činaki šahi ni činaki to koo di njûsu di bosi. Anna kuna-ã ni ômure-ã ni šahi hundã mura činaki, adiba-ã ni mura činaki, abi ni činaki to tûrtu. Gali aũ tudo nû tuganî čûwo anna guru goni yida tugani čî kôi dogu du yerčino tigiroo anna, anna čuduroo gunna šahi čeni anna tuda hayindu čûku tigirtoo šahi kinniĩ čeni sukur yê šahi kînniĩ yê gunna čeni. To horkusu hunu ndî nuwo šahi yammó du ndedú kô i dogu nduganu ŋgiroo šahi, yunu gudi yemoo mannu šahi yê sukur kînniĩ yê hoŋuũ yeĩ. To anna-ã budi konnoyindi to koo yogusi. A ni a koo a koo di šahi činaki, Šahi-ĩ muro bûri budi yida, bûri bui yida ŋgo koo, Nû munurdaã no nû, ŋgo koo bûri bui yida. To kuĩ anna aũ šahi njenoo ni hananiĩ, Ôwonni anna giba-ã ača-ã na anna bûgude na koa, anna taa ha tugandoo šahi čendi guru ni šahi kedugundu čendi. To koo di šahi čendi. Ôwonni šahi-ĩ ndunaĩ hunã amma gali du huraša horčundu ni. Kaboo ni kabo horčundu ni gali anna-ã bosu ni anna-ã ni tia-ã čûduti čûo. Aũ kunu aũ kalli gunó bozu ni gali di sahuranda čûdudu ni gali di markab čindi yunu turo kokunu ni su sakan-ã kokunu ni mbo hatirĩ koo. Sakan-ã su du tînne čûuŋu ni to koo di kunu enou bozi to muro. Anna-ã ni šahi-ĩ wûni hi čûwo. Kubogo gali togusi muro gali di ni tûã čûduti. Šahi čûwo tii gunna taa tigiri, šahi yugonnoó haki anna-ã tia čûdutú. Tia gali di čûduti muro kuyodi šahi yudou ni čeni šahi ndo-ĩ borsu gunú, tiri činakĩ muro anna-ã čidaku tiri a šahi šahi-ĩ bozĩ to čidaku. To koo di činaki. Ôwonni kôi abi čûwo nû anna ada yiga čîkã koo adiba-ã doba kuna-ã mannu šahi činaku čendi. Anna kunu halagana koa šahi tûkudoo muro abi činakoo muro doba kuna-ã mura ha šahi činaku čendi. To koo di čadi Gali šahi-ĩ kôi čoŋgĩ muro ndû nuwo Zala yê Tezer yê a Lîbiya du koo, tuda-ã nû tû čîkã. Gali di tûrroo mannu dî di čoŋgi, dî kôi a Embeše na yoo kôi ada dî dogu tûrroo <hesitation> yunu Borno na kôi to di mannu šahi tûkudi. Čî bugi-ĩ gunna tuda-ã koo lau Lîbiya lau Zala yê Tezer yê. Yina hunda yidadu tûroo kôi to di. Ña hunda yê yina hunda yê yidadoo šahi-ĩ hurosčundu šahi-ĩ čoŋgu tigirti. To koo di šahi numi-ĩ tûkudoo šahi-ĩ bûride to koo di šahi činaki ni, dugusa taa amma šahi-ĩ yidĩ korã gunna šahi činaki. Zaga de šahi-ĩ môyinie yugó šahi kînniĩ ôsurdaa nau tam, unda yammoó mannu nau ni aũ tigiroo šahi yemoó kunu kubogo gunú. Aã šahi nau tam, šahi nau tau ni šukur kînniĩ yê tînne šahia yûduũ tau ni aũ ôsurdo tigiroo amma ha bûri abuziĩ ni to gunnoó šahi tammo tohoo haki šahi yemmoó aši nunohi. Toi yiŋgaldu yunu to kînniĩ nau tau lôko muro tigiroo šahi nau yeĩ, to koo tohoo aũ numa ni konnoyini unda ni konnoniĩ budi gali to koo yunu kohuma gunna kînniĩ nau taĩ. Šahi-ĩ muro yina huna barayiniã: šahi zidu čindi turo! Šahi madu čindi, šahi čû a čûku. Šahi guru ni čûsu čindi gunu ni kunu wudu čindi. Gali šahi zidu yê madu yê čûo, to šahi-ĩ yila huna. To koo di anna-ã tigiitoo muro taa tiri turo du gunna yûduû anna-ã ha yeĩ.